Nare chi gybanyu chi chonu lany bany chonuchy chi gybirenu quibnuni biniech chadny cun jabón gula cun faa, gula chadny chad nanu chi cualquier thy comid gunsaknu, cualquier thy shimandad gyenuaa siempre riadpany gatygatypa ni riady na mietyni, pursi ni a la per cun a-a siempre chadpa niniva cualquier dis thy ni gyenu va gatygaty riady naa buny va zi pava, cun es que chady no chigy banyu chady gykwo get chady noo’ val nu shi thy comid gunsaku sth, cheu thy lany bany syadgapa noo’ staly wel caz tydza chini riady na miety, lo niz pur si aah la siempre chady pa na nu chadpa nia thy comid si gunchenu ni la va ni la thy niz gunchenu ni la thy shiniaa’ per siempre chadpa na nuva, per nu vez cun jabón gula cun faa gula cun per siempre siadny zga-zga chi guibaniu siempre siadpa naanu siadpa loonu siadpa chi chiqui-chiqui val nare shinia, chiady nanu chiady gysarunu niz chady runu doo’ gula shilany chi gybanynu chi siaad runu cun ra zz <hesitation> shila colgat cun cepill gyshunynu th gydiera cos ni nu runu rbanynu gëel ratee’ gëel.